Laha tsisy zany ny graviter la mitsingevaheva aby gnolo tsy hipeta tany moa zay ny tongotry ny olo satria tsis i gravité misito ategna handeha tongotsy igny ka; mitsenvaheva, mitsiditsidy albony engy ee!